गंदा शीशा <noise> है साफ करबा कानने अपण है कोई भी एक कपडो लेनी छा। जिसे की ऊँणी शीशा है अपण रगड़ रगड़ के साफ कर सका। अगर अपण शीशा ये साफ सुथरो णी राकंगा तो अगर वु खिड़की को शिशो है तो अपण खिड़की भी अच्छी नी लागे गी। ऊँ के आर पार भी नी दिखेंगो। अगर वु मुंडो देखबा को शिशो है तो कई है <noise> की उमे मुंडो साफ नी दिखेंगो। कई है की बडीआ सोख एक कपडो लो अगर कपडा से नी हो तो उपे थोडो पानी लगा वो। अर गंदा शीशा है साफ कर दो। जिसे की अपण ऊँ को ढंग से इस्तेेमाल कर सका। तो वाई बात है की चिज भी <noise> खराब हो री रे अपने काम भी नी आरी तो अप ण है इनी बात को ध्यान रखनी छा।